Në ko'o ech dun may dun kuxyë jue jedun në ko'o je dunkë nuk këx yajmanyë xëmnë, xëmnë dun më'oknë, jo'ot ku'uk ech dun më'oknë pues tech jedun këx tu'unë nebyat i'ijtë këx tunany du'unkë këx yak abetyë naxonta'akpyëch jedun padya dun xëmnë më'oknë, oy yajxon dun manë i'ijnä jadunt's yë dun ech je dun du'un xa'aj jadunt's yë dun kuxë dun mawap kap du ti'i tajmayëp, kap ti'i jotmay jedun.